عشان الزول يمشي من مكان لي مكان في الغالب بياخد ليهو يعني من البيت لي مكان الشغل بتاخد حوالي ال اربعه ساعات بوما يعني ساعتين ماشي وساعتين جاي ساعتين في المواصلات وكداري فا مجمل القصه.. ماعاد طبعا يوم الجمعة الهو مافي شغل التنقل بكون ابسط يعني يعني ممكن تكون الجمعة ساعتين مثلا لوخشه مشوار لو عايز تمشي ليك زيارة لي صديق ولا كده ممكن تصل برضو لي تلاته ساعات لكن في العاده عدت أيام الاسبوع العادية حوالي اربعه ساعات يعني ممكن تكون كلها في الأسبوع يعني بتعمل تلتين ساعه مثلا تلتين ساعه تنقل